نعم أهتم بالزراعة وأحب ازرع في حديقتي، فهذا دليل على أني جيد فيها، الزراعة تحتاج <hesitation> الزراعة تحتاج لصبر وممارسة، ومع الوقت بتصير أفضل <hesitation> حب الزراعة البطاطس ،الطماطم، <hesitation> الفلفل كل شيء -كل شيء كل الخضروات.